Re lasha pues nan laa re sheta rac naal re lla nu ra hieche lad ni ri beñ este san pedre la roc chi pasa naal rac roc per sheta sa rri beë sin que nalsi roc lla smash roc nac ni naal con tod beë beë ra dosh siet ne nic chic na naal toste sa roc roc sol naal porque yane yaá roo nac roc te daiñ roo ne chic san pedre sigac per san pedre sheta ri beë naal- naal ñain si ro gop roc lla nu schen ra caro ra llieche lad ni mas ru nan laa que re nac a isiet con saluish re la ste hieche lliú llac nan laa toste porque nac ne sic te lad lliú nan laa roc asta sa luit nan laa toste rac roc rac laa toste beñ chin ri beñ roc rseñ beñ roc na huen ru rchiloa na re naal porque sal ru la len lait rula china nan laa casunis tisbeñ sheta lati cuela shi cuela porque nan laa soste re lashne china rac laa laa ca sa godid nan laa sheta rshel mas callela te cos naal callela sheta rsienla sicru cuentis casunis beñ cuentis llensa caro chicue beñ lla chine naal pues cheutis caya- ngac la pues callela te cos shaesi to gust va viu chasag lso beñ Sa na beu diciembre ni sied na- na desde na noviembr re ba bab salo goop ba bab salo goop naal porque na pior sa rec san pedre con smash mais teru naal roc na enero, febrero lla de sieñ marzo mertis per naal gaac tis roc masa ri beñ naal roc llet re normal tis rac re sheta rac nan laa te sheta sa rac naal te coma lliech daiña roo de sigac shune sheta nu este stal llaäc re par ni gac naal soste re llet rec pur llaä yeit soob roc chi cane nal roc san pedre con smash rec naal roo ru roc par ra beu re na beu ra is re ni bdie na sheta biab ga nicií chi pa sa guc nan laa asta sa luilt guc nlaa biun ne sufrir con llal nan laa is re porque sheta biab ga nicií nicií biab asta junio porque nan laa soste ca sa gug na sol sheta llet cashi roo sheta. Tiemp antes mas ru cashi ra beñ antigu rec cheu riab nicií cheu este ried ra clim per na go did bshune na sheta conda nicií beuni nsa lopa nicií con da nicií pues godid nan laa soste biseñ ne re stal nis fuis ro lliú fuis a <hesitation> ra te ra mañie ni nu lo nis fuis ra guitk ra lla de na bai na la nise skios dios la nise ba nu na com ca llaab nicií cheu ca llaab nicií na nis na shi siil nis nu ro skiú ne na.